الا بغيتي تحضر الارز وتطيبه يعني غاتشد واحد وغادير فيها شويه ديال الماء خلي ذاك الماء يسخن واحد الشويه من بعد غادي ضيف الارز وفاش غادي تضيف الارز غاتدير شويه ديال الزيت وشويه ديال التوابل بحال الملحه بغات تخليه يطيب واحد المده اللي ما تكونش كبيره وتبقى تطلع لهم مره مره حتى يطلق مزيان وتسلق مزيان ذيك الساعه غاتحيده